Filma mampalaelo no tiako satria faran'ny zavatra tsy tiako indrindra eto ambon'ny tany ny filma mampiomehy na ny filma kômedy, ary ny filma mampalaelo matetika misy zavatra be dia be azo tsoahina foana ao anatiny ah, <hesitation> tsy voatery hoe mankarary fo izy ireny fa <hesitation> mitondra anatra ho anao.